Mi vurtinan kuje beldum mi viya mi hokkan be. watan jokke mabbe sata be wartira hakkilo mabbe dow am minbo mi yeccha be komi yidi pat.